په متحده ایالاتو کې خک مختلف سپورټونو نه خوند اخلي، په شمول د لامبو وهل او د بایسکل چلول. سپورټونه <hesitation> هغه سپورټونه چې د ټیم په شکل ترسره کیږي لکه فوتبال، بیسبال معمولاً په یوه ټولنه کې ټیمونه په کې لوبیږي.